في بلد جديد بالطبيعة بنحاول نتعرف على ناس جدد، نجم نبدأ بالخروج للأماكن العامة كيف القهاوي كيف المكتبات وللأسواق المحلية وين الناس الكل تجم تلقى بعضها ذات نجم للنظام بعض الأنشطة الرياضية و للثقافية نستعمل تطبيقات لنكتشف عباد جدد، وإذا كان نخدم والا نقرأ نحاول نكون اجتماعي وندعي <hesitation> متى نستدعي صحابي للقهوة وألا للفطور فنتعرفوا على بعضنا أكثر.